Eh, bella domanda. D'öxelli ghe ne saià fòscia mille, mille speçie, fòscia anche de ciù. Mi penso che ghe ne segge tantiscimi che-che no semmo avviæ à reconosche che però existan. <hesitation> Mah, fòscia ò esagerou, però de seguo tanti de ciù de quelli che pensemmo.